تقدم طيق مشوى بحري مميز يجمع بين النكهات ألخليجية ألاصلية ولمسة عصرية بالتوابل للتجديم الطبق بيكون متوازن بالطعام غنى بالنكهات مجدم بطريقة تسر ألعين أعتجد أنة بيفوز بأنة يعكس تراثنا يطريقة مبتكرة تخطف أنتباة ألحكام أجمعين